Alura, të bush një ncallat, ble një llatuk, katër kumdhamure, una mozzarella, pran i vu një fill vaj krudhu, per esempiu kumdhamuret i pret thele thele të vogla e a mozzarella midhema, e pran si i vu vajt mënd e hash.